Alhamdulillahi alingo naka safhia asftun washa allah kap do ya eh washaka ngirango nyalike nakan washaka saniya rongodo mufto gare walu asa mungu tebur muteda tebur inn tə'a tabur namar anga so nandu nose msebo nada wash waso munogu ndal kapinta kun nda gal kapinta mtabur walu was. nangol painti ndawal <hesitation> painti ka hayi nushin hayi nunta ndihin silin silin nka nyile ma nahum sngol nakurma sa wan enga bur nali lardu agu lardi walu washagi hin wan kasugu alu tabur kasugun slangi sani mulleko sarrinki enda kasugu aleko dashi washiki kapinta achebe da nuwan nuwa nunta nuwa sranki ndu kasugu bulo ahuu kasugu wa awuno lina kasugu wa ankol ohum sabar ndo niro aetan lake eh dasi walu ununa ah walu warangu mchamega maiduguri chaye azar nowa kapinta rogo chaye kapinta ntaha sani ah rogu ladindi gutsi machine lasindi kuku ngol kapintir ga ndu painti amma arba musa kasugu abidi ndangol kapinta zamando ka malsun nalu kuwa kaun adawa siya oh ndagol tsaengun kuwadɔ makarunko. Amma uwan ana kasugu wangwan nufuhe nakawa waya rogh waya ro dungulmo dwan unkutuka ah naskungo salama laimkum salama laikum ah daurogu di oshaka saniya rogu oshaka kasuguwa ohaka kasuguwa ndau kashinga ah an əndu maisuduguri ani ansa ansa du otu lardu walu wu zubi du zulbu ndalin kesuguwa nustaa kasugu nale ka un alhamdu lillahi kasugu ah nasha naftun yagima mahəun ka kasugu wanka nau do dau saniya waya amma ndaurai gura nou awal da wal kapinta ka dawal paintir nuwa nuwa ngor dot dawa gara totse ga wah kun tarbo gara totse ga wah kun tarbo tsa nowun ku tarbo ka ndu gol kasuguwa saniya kara kasuguwa mdi wan kasan mai ndi muku shingi mula rogo ko wansi malu modo kawa tana oshaka kasuguwa ani azar ah nau do nyiɔo muka alhamdulliahi osinki mula roko iyo ammnogo asa washakaye washa ammaaye amnno wazin wazin mularuga kadaa wan masan saniya ko nda kasugu ah waya emta masum kinta ka megumo ah lardu wayesun kumta lordu dukuma umna naku namto gara duniya gara doh emkehe mu sun kumani kumani safokun shade waso kuman atum shafewa lai mai eh kumani afoda shadewa sun. Wallahi alhadu lillahi yagi ya eh kumani akurutse ango kasuwa so ani karado ah angol nakarma sa kun ndali shadeye lai ya eh wasusuwe yo ne la washiki mula roga ko ndo nyile asurongi muka eeh amma angol nakurma so alhamdu lillahi meguda gun elu lardo dukma yagima ohn osaftun tsa ka kun sakun kya yauwa nasa'amal walla klafa ani uyagi angur ko mundi yayi ma alhamdu lillahi nashiki saniya ko saniya lagum ani sue me ayun sui kumani natar iya tum mode kani kumani da afome eh umhum umfagu ashirinya dagu ya eh alhamdulilahi umhum imashinki mula rokɔ um ah amunokoso kumani umsun kumani kshim kumani tum umsharhe ah laiya yoh au amonpgu kwansa osingi mula roka muyi muyi da gum yaki lardu da ki udayiki dashi ka muladu mashi mula karan ah kumani afodan tsale kumani afodan kasadu da itum ngime musatun shade yakun lardu da kumani afomo tsale mu tsala yayima abahe langur salama laikum.